Ri ichaaj uche'ri ichaaj e chuknik reche e qal ttzatz wu rb'aq'qwooch cha' kólik ichaaj ktijik wre' ri imo't, uche'ri imo't ju utz laj ichaaj re ri'kchuknik kchuknik e chu kumb'al rech e rech xib'al taq laj yab'iil kchuknik chqe i juun jun rech ri rech ri yab'iil ri'uche are'wu rb'aqp qwooch ta ya qal qatz kuj ka'yik chik bieen tiq tij imo't, mut qtij mu xtiqrqowsaj, mu xtiq ch'aj wu qwoch ruk'ri' <noise> are'ri jun ichaaj kin taa wa' rech e utz kchuknik rech ri rech uzt kuj ka'yik rech rb'aq'qwwoch rech qa tzaj wu qka'yb'al qka'yij ruk'ri qwoch.